Woanin Kwa mfano yaani Lila strees hujiaa faa kabadhethu atam stress sunn uff dhorgan yaani malsun won anin fedh midhasaa yaani woo warii chaksaa woo inamaa anin fedh hassothi abasun ufth wamee hasoe yaani akasin stress ufurah borbadha thunen woanen anna udhieni lannum chalise abba suun madhia ijemaa maana woanin ghul dhubedhethu dhubin suun athi zidhithiiii